O ɔniyilo Ezipiti, to'o tawɛ a'o lii ma bɛnɛ bezaa li wati, baro egipte antike, ho egipiti dɛn, awa dia egipiti dɛn, lɛ leena egipiti yenu ma tete a han piramidi ra nɛ wawa dɛna zɛrɛ zɛrɛ.